. Ha ojining fara kwanong, yina ihina osima ma seh ma opiri khogbe kwubeh azoha ayok. kwa itteworr saa ominanwa kwonong, kwono nongha kwonong. Okodaha, azima opoma opoma e. khogbe nwoma e, evin yina ayin kha issisigha sotteh wa omoharohara e. motem kwa eyonghan ndoma chiwa bongha attoewort ma se ma opiri habadah kwabongha kwu bongha ozoha ayok odebi. waa khogbe kwa abiltaa, azim apoma opoma aza e. idihodeh kwanong kwu ibinokpabi onangho mada ama simi opoma nwomeh e ibinokabi onangho otembara e. atteh, ogbenwoma beh na zima akpen menn humah e. madisa osima akpe menn humah orohe bii kparr. otteh kwe oza obeh khi papahi khe. so zimi ikpermenn humah ozobho akwu mbong ma? Akwu mbong ma? But ode onong kwu ibinokpabi ozomonangho khe eden chana arengha akwu odebii akwa piri, obiah, nwa kwo e okam odagha e. Hammbem bi ntoghe e. abi ah, kwu sozom eh mada sozom nvoma, asii biship ama yinebeh. Amasi otokperinkpen ananghe. Awop maa ayinebeh but ira akah ossom nuo manya assah bishit. khanya ha abi ah, nah kwu sii donomah e. midanomah njoma che do ede otok ffo obra otara meh oche den dok nwo manya e. Akwasii danomana. madasii idanomma nnoma, . Ewu eghobha mann ndo ndo ndo ndo ndo. Mada abeh kha wobha, otteh onoffon ha e. ozaa, otteh owobha maa. ovaa okwobha chowani, ayok bani abhe asadani obi ah nnan sah owori hanwa kwam himina e. And mand kwa obina, obino bina osima ayok ndikop peh. ode onong wani o ozimeh, ode anong affah o ozimeh. ozah oworikwimina e. Maso pirihao, ayok bani okohama o, onanghe. Ayok bani onoham, ohegbe. And mada ohegbe nwoma khe notobha ozik mamo ogbe nwomo kwo odim kwanwa okhee. And mada okhe meh bikpan, okobina e ozo piri obi ah imina sah nwakwam eh eh. ogbe nwoma kwuwa agbuha anade wa obenebi inina saa nwakwa ide penny e. And penny nwoma khogbe nwoma, khewo enodebi agbuha khabha mba e. p'monamo yiri nche ma e. mando kwuwa odeh e. mando kwu odopiri beh sii immina ndomah bishit beh nanghe. ayok p'ahamohama, mada osameh, osii imina ndoma biiship, osii idanomma biiship, osii osom biiship osima kwanong kwe ogbewani ozima ofona. mando kwuwa obada odeh e and motem kwobada, beh bobhoh bi kho mada akwu nwakwamann maa kereh maa afforr moh biship emikpa che gbengho gbengha khedeh e, enonah chekparr khedeh. Nwakwa mann chenhoju o mada assimeh ffona meh odema nwa kwa simeh khodidiri afona, teh bongha awobha khodidiri e. mando kwiwa abitta ama sii e. Beh sibongha atabong, beh sodim atabong beh sibongha atabong, beh sodim atabong beh fonah.